أغرب حيوان شفته كان الكسلان، شفته بإحدى الحدائج في أمريكا الجنوبية أثناء سفري هناك، كان معلج في الشجرة بطريجة غريبة ،وبطء حركته كان يثير الفضول ،أحبيت كيف يعيش في عالمه الخاص ويأكل الأوراق ببطء شعرت إنه يمثل إسترخاء بشكل رائع.